Niasa mafy ianao tato ho ato. Tsinjoko mihitsiny izay satria hita amin'ny endrikao fa tena valaka be an, dia ny vatanao marisarisa an, dia ny zavatra tokony atao ohatran'ny tsy dia mety tsara. Fa tokony mba miala sasatra kely ianao. Mangalà fotoana an, manaova fandaharam-potoana tsara aloha, dia mangalà andro anakiray dia mijanona kely fa tena mihitsy hoe reraka be ny vatanao.